Nyize re wyewye, dodo nyize mari yi ḃo marin ke eyi dyidyiku he dye ndye tswashe a he snu dna e nyize ḃo, here nyize ndye gḃa here re nyize ebniya he snu tswashe ḃo yna, dodo a zandye wo juju de he yna ḃa chi he wye mari, begayi, ḃo gbma he tswashe waashi bwa me tswashe beta wnashi bwa, wo gna dye, sandye solomuu wo ḃâ tswashe ge wo ga tayna bwa zhi wo gnacha dye wo kni, he dodo na, wo ga dye wo ye wyimwa, wo ga gna he wyimwa kni, ayna khikhiri ma hna ga ḃehelo. He ga dna nyize bo he yi wyimwa, he ḃa wyimwa e he dageyi tswasheba lom, e snum ḃa wyimwa ke twashe wo gi he ḃo he gas nu yna, he nyize ri eyi kyaoo, etsa he yi ge da azayi. He ḃa wyega wna ḃo de azaiyi. Ha he tugo gba-he ga re nyize lo ga bnya gi he, bena he ga yi tugomwayi. Yna ndye gmya he bwayna he ga bwani, za hna ga chi he wye, he zanḃe ga chi he wye dye he oyi tugo gba beyin he tugo mwamwa tu he dye tungnilo mi ga de he bansnusu, tso bmya he dye tugo gba, ke he snu ke he bwa ere esugo, ḃa gayie, he ga ḃa chiwo nu la he kuya he chi ewo, he ga ḃo snu, he ga bo yi onda goyi nu tswashe nyi nu la hedye ye, he snu he nyize re ebmya, he wyewye, he znada ḃo ebmya, he nukodo za, lo gna za ḃom, lo kniza kpmim, ye ageri ḃo fe he bwariyo he snu ḃo ndye bmya he snu yna bena he gas nu lo gab ma he snu, dodo he kai eza wo snu ḃo chatayna ebnyam, nyize re mari ḃo hna mi, midye, ma mi dy ku mi gas nu ḃo mari, ḃiona yi ga dna be do wye e ya gbari yo, e ḃo yon dye yi ḃo zhi yi snu pâpâ, ye muhni ya ḃi kasa ya knayna ya ka ḃo dye ya, muhni eri mari n, ya ḃo zhi yi ye a geri ḃo, yi shi geri ḃwa yi snu ḃo mari eri, yi gba yiri shna dye yi gbayiri yna yi mwa zadoge, yi ye zado ḃoge tso ḃonle. Yi gas nu shna hna, yi ga dye ya gbani, e gbedo doḃo ga ḃa yi knuji tso ḃo he e deyi lom bena yi kpe wye chi nyize kayna yi wye chi nyize kayna wuri snu yi yeye ga gnaya. Tungni lo ḃondye yi ye ḃobo yna ndye yi ga da ḃondye hni la shna midye wye emi nyi zere ḃo yna, he gada ḃo hni wnashi bwa ye do ḃo ye bog a mwa gidigba. Tswashe wo bmia snu.